الرياضيات مثل رفع الأثقال وكرة القدم، وتتطلب قوة بدنية كبيرة، أما الرياضيات مثل السباحة واليوجا ممكن تحتاج إلى مرونة أكتر من القوة، بعض الرياضيات بتحتاج للسرعة متل كرة القدم وغيرها.